أنا مرة شفت حيوان غريب في الشارع شكله عجيب كأنه من كوكب تاني تذكر مرة رحت يعني أشتري من السوبرماركت شفت الحيوان الغريب وكان شكله غريب جدا يعني مرة كنت مسافر وفجأة شفت حيوان غريب كان عنده شعره في وجهه كثير جدا ماشفت شي زي هذا في حياتي والله ياصديقي يعني أنا كنت في السعوديه وقتها ولجيته قدامي حيوان غريب كان لونه أسود وحجمه كبير خفت منه شوي يعني يعني أنا شفته وانخضيت شوي وكنت خايف